<hesitation> manuk te mangase <hesitation> mataton sei sei tu tuangne <hesitation> karna, <hesitation> sasangkunnon sasangkolon malili' wawulow papakanen ni tuangne. <hesitation> jadi mangase, taluas mataton onesu <hesitation> sisindian kami onesu waley <hesitation> sesindian kami, ore' mangase mayu <hesitation> manuk menyow menyow mamake mong menyow. <hesitation> te <hesitation> wutatere wutatere te manuk te <hesitation> mangase <hesitation> kuman mangase mangase mengehe si tuang mangase te manuk te ore' si kami te <hesitation> ma mayu <hesitation> kruk kruk kruk <hesitation> one ma mayu mae dekana mangase, <hesitation> mataton sei tu tuang mangase te tan ure' era papakanen te mangase <hesitation> bitumulat tulat mangase marow era <hesitation> maeke si suwalew ato mangehe si tuangne kana mangese te <hesitation> tera mataton <hesitation> sei tuang mangasey kana tera' papakanen mangasey. <hesitation> kami ore' si kami te makangco papakanen. <hesitation> jadi mangase mataton sei tu tuang mangase.